Inguvu ni inyama indala ingali kapisa ndachilola paka ndikosa. <hesitation> shilenje tsa shilala ni khuli manya musala, <hesitation> yani raundi ya ten. lupao lwa valanganga ten. Ndehenza ndanyola khali wiisieni yani nuuvikhaho kupesheni ni sawa tsa khuli kupesheni nee kusieni avunduao. Niinzia khuchungusa kalaha ndanyola ni inguvueyo. Aa inguvu yene ndachungusa kalaha ndahenzanga ndanyola ai niinyama toto? Ma lelo lyava litukhu lilala ndava niinjendanga muunjila itindinyieyo ndanyola vandu viiri kunduoko. Vandu khu vanyanyanga ndachenya iyii injama, niinyama yene ni imuchi kapisa yamuchiha khumuchiha khwene. yani khali nuuhenza unyala khali khuvula khulya tawe. Ndahenza inyama eyo ndavola niva nii nyama <hesitation> ah vashianji khali nivalitsaa kunduku awa vaakora. Na niinyama apana khandu khati tawe. Khunyala khulia vandu mu area yumu imbi vandu tsimilioni tsivili khunyamatsa indalaeyo, ni inyama indala ingali kapisa ya vandu vakhaywa khali khulia paka ndanyola vasikari viitsi vahenza varevananga mutushi muri khunyamaiyi na ivetsa indulu, na vavola inyamaiyi khunyoli niikhutsi <hesitation> nikhutsile mwichina khu kamanishang inyamaiyi shindu shyachitilakhu, shyachihutulakhu khumbili kwa yo, kalanyolekhana sasa ikhu nende <hesitation> Ikhu nii krak khumbili. Na nuwachichungusa kalaha yenyakhu ikrak tawe yamenya mmatsi. Khutukhe muluyala noo khulukose khuutukhe khuyo ni vutinyu san lakini sasa kanyolekhana. wayiinjila mmatsiomo khuli na shindu shachikhwarakhu. ayaarula mwenomo yitsa khumenya ilwaniiyi, na ilwanyiyi kanyolekhana sasa kaachiambakhanire, kanyolekhana sasa ikhutse vandu valombe khuva tsingutsa. Na vandu valya shi ndolakhu vanyolakhu ifekt yosi imbi yambola vasalila noho valwala ta, yeniyi ni inyama indala indahi. khali ndakhachelitsa khuvola khandi indahi shichira ndalindakhu mburekhu mundu alwali. mundu yalwalakhu ta, munduakhutsi. mundu yakhutsakhu ta. Khwi inguvu niinyama indala ingali. Khali niwakani nayo unyala khusinjira tawe, kapitanga wilukhe utsi kapisa. Na shindola khuli unyala khuilukha uchivire maliviri ta. ni kundu khwilikhakaa shichira kwamenya mmatsi. Kuvere kuli mmatsi khwakhavura matsi unyola khali vandu ni vari himbi vilukhe. Na ni wenyi khumanya inguvu ili havundu yani yiinjile mmatsi hasi, khava isimbwa usyuve mmatsi awenayo, inguvu irulamu maliviri ilonda isimbwaeyo. yeenyanga imanye shina shitsanga khuchilwa. Niili isimbwa yaarya, ilarulamu maliviri yiitse wuuli na yiitsa wuli iinguvu yalondakhu vas. mmanye munye kenyu kawere. Lakini ndahenza inguvu ndala ni shindu shya khulya tawe.